<hesitation> Aɗe waawi haalnoyde nokkuuje hono misiide en walla nokku amiiri walla aɗe waawi yeeytinde duu faa joomun yiya. Mee, hono hannde no rajooŋaaji e reesooŋaaji ɗii worri nii, aɗe waawi neldude e muuɗun yimɓe ɓee lanndoɗaa. <hesitation> So ɗun kaa waɗii tan, a tawan na gasi.